Laha gn'amiko manoka zany laha gny fahaizako azy, gn'ilà any zao sonary zao zany. Iny zany fandrefesa raha iny amy famparitaha noho <hesitation> fahefa- <hesitation> fa- fijanjina feo zany. Resaky feo zany le raha. Ohatsy hoe misy feo lavitsy ariky, da fantaray amin'ny alalan'ny raha volany zao.